Wɨ laa hiŋ la anyɩmaasɩpǝ pɨ kpii kɨ oturu ǝ lǝǝmɨ wɨcɛkɛlɛkpǝ rɛ kpookpoo aɖɛ wǝ e tini o lo ko fɛɛrɛ a pɨŋ ka nyɩŋ lǝ̈ kpoo, o lo ko ɖǝǝ a pɨŋ ka nyɩŋ lǝ̈ kpoo wǝǝ wɨ la hiaŋ lǝ̈ wɨlǝkpǝ we Worokoyǝ ŋ no koonu amaa lö we a yaa lée yee wǝǝ wǝ wǝ́ e lée siimǝ kɨ a saŋ lǝ̈ wɨlǝkpǝ we kɨtɨkǝ e ree o lóo ko wɨ ri la vɔrʊtiipanɨrǝ.